Aminah alôa e, tsy ara-dalagna ny fagnovagna resaka foto-tarazo na resaka ADN satria igny zany le efa le voa-janahary agnatinô akô de tokony igny fogna zegny ny ho aminô fô tsy tsy tokony hovaovagna satria igny le efa natôn-natôn-jagnahary anô igny fô izy ndreka miankina- amin'ny miankina amin'ny zava-misy fogna na mila modifié-na izy na tsy mila modifié-na fô izy koà fô zegny le fomba fomba havelogna de tsy magnino.